Allor 'a giornata ideale p' me è è 'na giornata arò sto n'grazia 'e Dij. Considerann che mo d' 'a matin a ser diec ore se ne vanno praticamente p' 'a fatic. M'scet 'e sei, sei e mezz. Mezz'ora p' p' m' preparà. 'Na sciacquata, 'na lavata, 'na colazion. S' parte 'e sett e s' va a faticà 'e l'ott. Poj otto ore 'e fatic, n'ora 'e pausa pranzo, n'ata ora p' turnà a cas. S' fann 'e sei e mezz, sett 'a ser. Quindi già chest se n'è jut tutt 'a jurnat e n'aggio fatt nient. Sennò sul faticà. Poj magari 'na chiamata a telefono, nu mument in palestra accussì s'anna fatt 'e l'otto, ceno s'anna fatt 'e nove, nove e mezz. E è finito tutt 'a jurnat e nun aggio fatt nient. L'ideale p' me foss 'na cosa chiù equilibrata, allor m'ascet con calma, m' mett 'a sveglia p' via d' 'e l'otto, otto e mezza, oppure stess cu 'o sole che tras d' 'a fenest. Dint 'a l'uocchie, m'scet con calma, tranquill, m' facc 'o liett. Colazione assettat a tavolin. Servito e riverito. Nu cappuccin, doje cornett, e <hesitation> poj con calma d' 'e diec fino a mezzojuorn. Doje ore 'e fatic tranquillamente. Poi mi alzo, n'ata vota. Al ristorante seduto, nu prim e nun sicond, servito, 'o cameriere mi porta a tavola, m' scelgo io a'copp 'o menù. E poj aropp a via d' 'e l'una, l'una e mezz torno a ji a faticà. N'ata ora e mezz come se foss nu part time, tanto avess essere. Quatt cinc ore 'e fatic p' sta n'grazia 'e Dij. 'O riest d' 'a jurnat dedicata a me, senza fa sfuorz, senza fa nient. 'A via d' 'e tre 'o 'o riposino. 'A via d' 'e quatt m' scet. Se è 'na bella jurnata, 'na bella camminata, accussì dint 'a nu parchett, n'oretta. Sennò nu poc 'e allenamento p' tenersi in forma. 'A via d' 'e cinc 'e mezza sei, uno si pò fa pur 'na doccia. Si prepara p' 'a cena e aropp 'a sera s' pò mettere a leggere nu libro, pazzea a computer, n'uscita cu 'e cumpagn. E tutto questo tenendo conto che 'a colazione e 'o pranzo pagati, come se se nun avess spendere n'euro. Pecchè se avess fa chest tutt 'e juorn pò a fine mese nun c'arrivass maje. 'A jurnata ideale significa 'e sta in compagnia, senza troppo stress. Senza fa troppi sforzi, troppi moviment. <hesitation> E uno s'addiverte pure, s' fa 'a chiacchierata magari cu 'e cumpagn, n'uscita accussì. Si gode pure nu poc 'e 'e bel tempo. S' fa 'na camminatell se è 'na bella jurnat. Si gode l'aria d' 'o parchett, <hesitation> l'uccellino ca cinguett. Ste cose accussì. Almeno evitamm tutt stu stress uno nguoll a n'ato. Ste responsabilità, 'o capo che t'allucca n'gap.